ما راح اختار لا الرياضي المشهور و لا الفنان المشهور، أني دكتورة، أني Scientist أني Chemical أني دارسة هاي الشغلات. أني يعجبني العلم أحب العلم. ما بختار لا رياضة ولا بختار الفن. أني ماني من هواة الرياضة و ماني من هواة الفن. أنا يعجبني العلم و اطمح أني اكون في شغلة مشهورة و مؤثرة.